sæl og verið velkomin í

annan sunnudag í aðventu skellum okkur á Tommadaginn í Egilshöllinni og fáum umfjöllun um nýja íslenska barnabók í krakka Kiljunni ég heiti

það var mikil jólastemning í borginni annan sunnudag í aðventu og fólk greinilega komið í hátíðarskap þótt það hafi bara vantað snjóinn jólasveinar jólatré og jólaskemmtanir voru víða á höfuðborgarsvæðinu alls kyns jólasveinar létu sjá sig og í Jólaskóginum við Hamrahlíð sýndu þeir hæfileika sína ull sem er gott þegar kalt er í veðri en það voru ekki bara þeir sem kunnu

stinnur eins og tré hann laumaðist í fjárhúsin og lék á bóndans fé hann vildi sjúga ærnar en þá varð þeim ekki um sérstakur dagur var haldinn í Egilshöllinni nú nýlega fyrir Tómas Inga Tómasson yfirþjálfara yngri flokka fylkis og aðstoðarþjálfara íslenska u tuttugu og eins árs landsliðsins í knattspyrnu karla árið tvö þúsund og fimmtán hann hefur farið í fjórar aðgerðir hér heima sem skiluðu ekki alveg árangri og hann bíður þess vegna eftir að komast í aðgerð í Þýskalandi allur ágóði dagsins rann til Tómasar og fjölskyldu hans dagurinn hófst með æfingum fyrir krakka og lauk svo með úrslitaleik

landsliðs sem var í bláum búningum og í hvítum mjög margir fylgdust með leiknum sem var mjög spennandi en svo fór að landsliðið hafði betur fjögur til einn gegn

þá er komið að heldur áfram að segja okkur frá nýjum íslenskum barnabókum hæ ég heiti Kristjana kría Lovísa Bjarnadóttir og

ég er tíu ára og ég var að lesa Fía Sól gefst aldrei upp en hún er eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur

þú myndir þurfa að lýsa bókinni fyrir mér með orðum hver væru þau fyndin skemmtileg og upprífandi vá það eru bara frekar góð orð myndi ég segja

besta við söguna að þú veist hún er

lík mér ég get svona tengst við hvaða lærdóm má draga af þessari sögu að maður á alltaf að reyna að vera vingjarnlegur við tudda vera svona vinur þeirra og finna góðu hliðarnar á þeim svo það er einelti í þessari bók eða myndirðu segja jólasýning Kramhússins fór fram með pompi og prakt um helgina en meðal þeirra sem komu fram voru ungir og efnilegir dansarar sem stunda